planta ta ho o on. ta ini ta ichitón, tada kon davii tá nene notón, kukenetón ho tikuii xatón chi neton tikuii ta hotón vikoton ta xa konn davii ta ni ichitón kuantón ni ku nravatón chi koga tikuii ke xatón, a tukontu yuá ichitón chí kui yuá nratón ta ngú ichitón kuantón ta takón davii, xanra kivo ne kuanto chí ho nrei xatón netón tikuii.